Nkyɛ obeye dɛ mpanyimfo nyinaa bowura amanyɔsɛm mu naaso emi mo nsusui mu ne dze nnyɛ hɔn ne nyinaa na wobotum ewura m'. Obi wɔ hɔ a yarba bi ntsi n'adwen ho aka dɛm nyimpa yi <noise> onnyi dɛ owura m'. Binom so wɔ hɔ a wɔatɔn hɔn mpanyin..yɛ no. <noise> Wɔsɔr a <noise> sɛ adze bɔn bi mpo rokɔ do a na wɔakɔgye sika na wɔabɛka dɛ oh! adze papa na ɔrokɔ do no. Wɔbɛka <noise> wɔbɛka asɛm a asɛm bɔn no ma a yɛapɛ ho pomasiber bi no wɔnnyɛ. Sɛ hɔn kuw reyɛ adze na ɔnnsɛ mmfata a wɔnnyɛ wɔnnka <noise> wɔbɛka dɛ oye, wɔbɛkatakata hɔn do. Dɛm nkorɔfo nyinaa emi muhu dɛ amanyɔsɛm koraa de nka onnyi dɛ hɔn edzin mpo dd- dd- ebɛn ho wonnso dɛ wɔbɛyɛ amanyɔsɛm.